Singapura ndia makhulun ala kenal no tumasik Singapura ndia sejarana Manalu ma mana'a mulai neme masa pemerintahan kerajaan Melayu losa masa penjajahan Inggris losa ala dadi federasi Malaysia dan akhirnya ala dadi negara merdeka Singapura ndia moderen berkat peran penting toko na noka sir Thomas ndia.